بفضل إني أكون فنان مشهور ليش؟ لأن الفن يعبر عن المشاعر والأفكار بطريقة عميقة ،ويستطيع إنه يؤثر في الناس بشكل كبير ،كوني فنان بيتيح لى فرصة التعبير عن نفسي وإني أترك بصمة في قلوب الآخرين ،وأقدر أشارك قصص وتجارب كثيرة مرة.